କୌଫୀ ବନିଯା ମେଶୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ ଖଣା। କୌଫୀ ବନିଯା ମେଶୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ ଵିସରୀ ଏଠୀ ପ୍ରାସ୍ଣ କରା ଜାଈଚୀ। <hesitation> କୌଫୀ ବନିଯା ମେଶୀନ, କୌଫୀ କୋ ଭଲା ଅବେ ଗୁଣ୍ଡା କରେ। <hesitation> ଇବଂଗ ଯେ କୌଫୀ କୋ ଅମେ ଭଲା ଅବେ ପାନୀରେ ଗରମ ମଦ୍ଧେ କରୀ ପରିଯା। ଜାଏଁ ବାଯା <hesitation> ପ୍ରେସର କ୍ରିଯେଟ ହୈ ଥାଈ। ପ୍ରେସର କ୍ରିଯେଟ ହୈ ପଡାରେ, <hesitation> ସ୍ଵାଧିଷ୍ଟ କୌଫୀ ମଦ୍ଧେ ତିହାରୀ ହୋଈ ଥାଈ। <hesitation> କୌଫୀ ଉନ୍ହେଂ ମେଶୀନ ମଦ୍ଧେ ଗୁଟୀ ପ୍ରାକାର ଵେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜାଂତର ବତୀ ହୋତେ।